اول وظيفة لي هي كانت وظيفة في مسبح عمومي وكنت يعني <hesitation> انا يعني كي يسوطيو الاطفال يتشبكو فال- الماء انا لي كنت نخرجهم مساكن نخرجهم بش ميغرقوش